Caggal makko kaa ɓurani kan, sabi so wanaa ɗun mi maayi kaa goɗɗo ɓaman mo. <laughs> Fay gooto yeeɓataa aardaade gendun. Jooni non uuaayde hillaaka ɗun. Ko Alla hoddiri fuu, ɗun waɗta.